Iradum no tawete e hani renoɓe dammugal nyamirɗe mauɗe hande. <noise> Kamɓe me e yaha ne tawe ɓegana loɓiɓe. Nde tawɗa he e tawai nde ɓe laɓi. Tawe ɗun himɓe nan latiɓe munibe himɓe sanne. Latiɓe tayi no fu <noise> e munyi e gana kaɓaɓe. E hani tawe tayi no ɓe darori e ɓe bawi noɗe nyaɗirte. <noise> ɓe hani tawe ɓe halaje e ɗu nanaɗun ngan himɓe waroɓe ɗon. e tawe dud e be ngia bindi to winda ma fu be mbawi janjugo.